<noise> mare fuewel ngel tawaata e lubi <noise> e tawa ender mare fuji njaba. <noise> Njaba kofalle ko natowa nder sudu a andi yottake gallungol mum.